Wuyi nŋa je bii tooňaalemu beeyaŋolu, komi moolu. i fanaŋ niŋ i be ňoŋ kaŋ. waatoo doo bi jee i silondoo taa noo ňoo bulu le nte la nte la jikoo to